אנא באלניסבה ליא מא כנעןמש בוו’גוד אלאשבח, ואלאש אלנאס זעמא כי אמנו בוו’גוד דיאלהום, היא אלאנסאן אנא פאה עלא ח’סאב אלנזריה דיאלי אלנאס לי טיאמנו ביהום ראה פאיטין חרג ליהום שבח חהה הדאק ש’י אלאש יאמנו בוו’גוד דיאלהום, ואלנאס לי מא כיאמנוש ביהום באקי מא חרגש ליהום שבח הד ש’י אלי כאין, ונפדל אנני מנבקאש נהתם מנאמנוש ביהום חיאתי כאמלה.